din ka kwai mai gida yo. sai a ningu bur dede puma pardi puma jeni ka ma pargu puma jeni, kama pargi pumaa jeni tubak bur a somma bogon mwai. Ka gani ka fer riyanbune ma chegu tubak. ma farguma fina tubak bur a- a- a jegu tuba, a jegu tiba a jegu a jegu jenitue. Kama kwai watugu ka riyanbu dandibudane bur ma- ma mafargu pima jeni tuba, mafargu pima a jedi tiba, ito- ito- ito har anagu gunu, a jegu jeni pima, ma fargu puna jama, bur a jegu tuba. Ma fargu funa jeni, jegu tuba jama, ma fargu pima jama a jegu bur a jegu tuba fargu funa jama bur a jegu ko gaji ko ha jama mafargu pima tuba jegu. ka gani sai a ningu dede gangu kofo kafo har babu yarnu gynu ma fargu funa jama tuba a kwamgu tuba a kwamgu tuba sai a nugu tengyo. Ka gundu yane ma. ma kelo gundu ma farman ma chem wi ba na, ka nai don pele ma kwai riyanbane. sai ma farman ma jama bi tubak mo ma fargu a kwamgu tiba. ma fargu a kwamgu tuba kobo jor du mo ko in dandani aman kama durui ma duya ka ma- ka ma danibu dane bur ma- ma fargu funa jama tiba a kwamgu, ka gani kamakwei chika a- a kunangu kasgu gundu. sai ma nyi gundu a nagu tiba. Ka nagu gundu kwi, pere a ma fargu funa jabwi tuba bur a kwamgu tiba. toh, A kwamgu a kwamgu a kwamgu a kwamgu ja bwi tiba ka mo kwe don kasgu gundu sai mo de gundu kwi. ma panna chemu. ka panni chem wi. a nagu tiba a nagu tiba a nagi tiba a nagu tiba mir mo twi wuromai ha ma yarnu gyengu tiba, ma fargu funa jama tiba a kwamgu tan. a kwamgu mer mo ma fargu fina tuba ma fargu fina tuba, a kwangu a kwamgu a kwamgu a kwamgu a kwamgu shikenan bur ka gundu ya donne ma kelo gundu ma far man fina a chemwi ba na gundu. ka na gundu bur ma fargu ka gaji wai, ka jama wai. ma fargu tiba. ma fargu tan funa tan ma yarna gyengu ma mir tiba ha- ha- ha mayarna gyengu mada ma mir tiba, ma fargu fina jabi a kwamgu tan ka kwamgu tiba ma ka mo kwi kanune che kun a- a ma kasgu gundu sai mo de gundu do ma teni chemwi a kwamgu jabai tiba a kwamgu tiba a kwamgu jabai tiba. Toh ka jabai yane ma wo i gaji wi saima farman guna tuba ka ma kwai fina janganga i gajiwi, sai ma faman fina tiba ma fargu gaji wi ma fargu gaji wi. Kama kwe don chika jang̣e <hesitation> gaji wi. sai mo panna jama don. Ma farmangu pima pi. pu puma kwagu tuba. Ka ma kwe don nugu jwi. sai ma amna tuba. ma- ma parman pima guni chem don ba na, a kwamgu tuba mere to wurei mai har ma dama miri ma yarnu yanwi, ma pargu pima jama tiba bur a kwamgu tiba. Ma pargu pima jama. a kwamgu tiba a kwamgu tiba a kwamgu tiba a kwamgu a kwamgu ja bi tiba a kwamgu jabi. Toh kama kwei chika ji jigu pima don. sai mo na gunu do, mo tena chem wi don. ma fargu fina jamu tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba kama kwai cika ji jigu funa ma de gundu don ma farna chem wi bar ma fargm fina ka huji aki to gaji ka jama wai jama ma fargu fina tiba ma fargu fina tuba ma fargu fina tiba ma fargu fina tiba ma fargu fina tiba mer to waromai sanu wai muri ma fuyankwai funa miri mo fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba kwama kwai funa nugu ji ma farman funa gundu a vhemwi bar mafargu fina jama ma fargu fina jama ma dama miri ma fuyan funu miri bur margufina jama tiba ma fargu fina tiba ka ma kwai cika ji jigu fina ma farnu gundu chemwi funa naga kanai don fargu fina tiba ma fargu fina jama tiba fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ka gaji wai gaji mawo miri ma fargu fina tiba ma fargu fina tiba ka ma kwai fina jagangu yi gaji bur ma fargu jama tiba ma fargu jama tiba ma fargu jama tiba ka ma kwai ji jigy fina ma tenu gundu a chemwi bana don mafargu fina tiba mafargu pima jama tiba, mafargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba mafargu pima jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba. ka gaji wai ma fargu gaji tiba. Ma fargu fina ma fargu fina ma fargu fina ma fargu fina ma fargu fina ma fargu fina kawai to wuremai mermo ma dana miri, ma piyan pinu. Mer mo ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina tiba ma fargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba ma rfargu fina jama tiba ma fargu fina jama tiba. ka gaji wei gaji. ka kuma mo nugu pima kasgu gundu me wai. sai mo ten gundu chemwi. Ka na gundu. ma parmangu pima gaji. ma pargu pima gaji.